மனிதர்களை மரபணு மாற்றியமைக்கும் நெறிமுறைகள் ஒரு சிக்கலான மற்றும் விவாதத்திற்குரிய தலைப்பாகும், இது நடைமுறை மற்றும் தத்துவ ரீதியான பல்வேறு கவலைகளை எழுப்புகிறது. விவாதத்தில் சில முக்கிய புள்ளிகள் இங்கே. நன்மைக்கான சாத்தியம். மருத்துவப் பயன்கள் மரபணு மாற்றங்கள் மரபுவழி நோய்களை அகற்றவும், சில புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் அல்லது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும். இது மரபணு கோளாறுகளை அகற்றவும், எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் ஒரு வழியை வழங்க முடியும். அதிகரித்த ஆயுட்காலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் மரபியல் பொறியியலின் முன்னேற்றங்களுடன், மனித ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்கவும், பரம்பரை நிலைமைகளால் ஏற்படும் துன்பங்களைக் குறைக்கவும் முடியும். அபாயங்கள் மற்றும் எதிர்பாராத விளைவுகள். "வடிவமைப்பாளர் குழந்தைகள் பற்றிய நெறிமுறைக் கவலைகள்: சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்குதல் அல்லது இருக்கும் பாகுபாட்டை அதிகப்படுத்துதல் போன்ற உடல் பண்புகளை கண் நிறம், புத்திசாலித்தனம் அல்லது உயரம் போன்றவை தேர்ந்தெடுக்க மரபணு மாற்றங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம் என்ற கவலை உள்ளது.